Anahy niany kara tsy ary novolambôlgna fa nagnino ndrô misy problema, sa raha nisy havana maty sagnatria ny vava; kô misy problème mbô rasarasa hely zalahy fa tsy mety entindrery koa fa zahay mety ahavoa azy.